Kuéꞌe intuīne ñátuv kɨ̄dɨ́n kɨ̄dɨ́ inákaꞌan ñá kɨdɨ alūminiu é ñá tu kɨdɨ inakaꞌan ña kɨdɨ peltriane kuéꞌe ntuvīne io mí kueꞌen ti kɨ́dɨ kɨdɨ íka kii nu ntúve kɨdɨ dú ña nákāꞌan ña ne īō kɨdɨ kuethī vi iō kɨdɨ i dava naꞌnu é iō kɨdɨ naꞌnu u kɨdɨ kuēxi nɨ kaun éste kāda ñaa kuéꞌe ntutsí ne in kachi ka choꞌo nu kāda ñaa kuéꞌe d̄úvéꞌneꞌin kachi ka choꞌ nu kāda ñaꞌa tɨtɨ ña vꞌi naꞌa un chá ne o ñá ne dukuān ō ne ñaꞌa kuēꞌe ñúva ña kuēꞌe ídu kaa é ste nduthi ka chóꞌo kadā i é ste nantio ka ña éstecuves é ñaꞌa che duka ne dií chi díi nteñuste kákutuni kādā i í duduꞌva neé ñaꞌache duka kɨdɨ idi ngá naꞌnu ché ne chíin kaꞌa i é ste dií ngá naꞌnu gádiine chíin ka kakoꞌntéku takōo étāntée i ká ni ña ne kādā í i ñaꞌa ni aci tɨkɨdɨ naꞌnuo ne tsin kāna seko ñá kādā é tɨtɨ ñoviꞌikguano tɨtɨ́ ni ña ne duka éste takoo é taꞌantée nteñusthé kaña ɨnñitó o uvī cíídoꞌ ūntisone tuní kaꞌa tɨtɨ́ ni ñá ne o á mane no naēꞌɨ n iꞌá ntiusi viꞌ ñādɨn ne chíin kaade diáꞌvɨ kɨdɨ ché kuentū kúséꞌen vi kuséꞌen kuétsi a ne i ñatanuu dii. Nāꞌa ján o tanuu dɨ́ ntɨɨ sāꞌa án o ñá tanuꞌu ntaꞌñu xɨꞌn idu kaa n kúxeꞌen kuetɨ ña kú xéꞌen naꞌnu ne duko n kuntēkú ú nai naꞌnu dava naꞌnu sá ta koo idinga tantée ngadivi oa kú xeꞌen i naꞌnu né kādā i váꞌ é nāi naꞌnu vaꞌa án ne tsí ān né kāda i tɨdɨ o iō ñaꞌa kúvi ne tsín ka káda ta koo éta ntée nteñu cá vi tsí tsín kakakūñɨꞌɨ kúxeꞌen chá vi ora k kú xeꞌen kkɨ́dunteꞌñu jan né kādā i ntɨɨ nte dɨ́ꞌɨn gōo d kuꞌdé ntuváꞌa ña kɨ̄dɨ́ an ne kɨ̄dɨ́ntēꞌ ñú ne ñaꞌa tí kāda nantio k éne ntɨɨ tuvi ne duko sekū ña túvi o sēkūn ñá ñɨkɨ ne kūmɨ uꞌuun ñáꞌa ne ntɨ́ɨ́ csi ste ñuꞌu o ní ntúvi é ñáni ngoo ne nīꞌī ntɨnte táꞌan nko vini papaá ngoo nꞌí ntɨ nte dɨ́ꞌɨn o ne duko uꞌuun ñaꞌa ne dɨɨ omenaya sɨkun iꞌá ntiusi ndɨɨ ne nakiinakotunuini ñá ni ntɨɨ nteñúva ngo ne duko kuéꞌe nī ña di un un koꞌo ján ne vesi koꞌo xa ne nté ñaꞌa tuvi kóꞌō táka iō váꞌvi jáꞌa i koꞌo vidriu jan ikoꞌo kꞌo idu kaa opeltran káchi kāꞌan ña o vi ika ni mi kuēꞌen thɨ éxte koꞌo ntéꞌñu ján kóꞌo íka kii nɨ ntoné vetsi ña té kōꞌo tá kaꞌa inante inañɨni o kueꞌe. Kōꞌo plastico otā saplai ñá tu iꞌjan kuéꞌentū inu kue da viꞌa ntuꞌu ío jan asésde kanee duka kañini ñó tsi duka canadaan má ne ña vevií é ꞌni ñaati ñāꞌa ínachēꞌnujáꞌni ñaꞌa ñáꞌ ngá ñini ña taka ini ño isini ó kada iseꞌnu nko ō i kueꞌen ntú idiꞌi ña nko.